Pues ni xana in ndeyu tiyu te ni pues ni ka xadi ninu in dita ndida wixí ko nadi iyo ndida nin cema zadi in inyikana nwinu ni ni xana dita wixi ni xana nu in nka xadi ninu ntx yiintenye xa te kma xa ku vida ni knuu iyo tyiku tunu nxu xa in nka xadi ninu yatyi, dita wixi dita in ndeyu tiyí ni kusa xa nika xa'anu.